Ra-ra gyag, ra gyag ndrax, ra gyag manzan, ra gyag duraz, ra gyag xilani ra gyag mamey, ra gyag xilani gel zeny rni ra’va, ra gyag gél, ra gyag-gyag este ra nina vainde depende ga nu ni bichy ni zá ra nú th cuani la gyag manzanit rni ra’va lan dany rzob ni, este ra gyag bxu, ra gyag gïtz, gyag, val ra fruta, gyag pera ra nbi na ra gyag gax, ra guag carnad ra, ra gyag este ra gyag lim, gyag záh ra gyag, stal dis nani ni par ginalaz nú.